Na rakabela naka na ka salsa llute xlan de dichle <noise> da nakax salsa xnia salsa ka lli ne <noise> enchilado na da runkan kax lor nekax xnadika cilantro nex kax bixyix nekax bixdu renekax gax <noise> renekax diiti nerneka chon yiz lira kaka meskla de tubugan nibun xis alsa gulen na no galsi nania <noise>